Este nakin tos kenum pasiensia pork solamente tamod za <hesitation> ee tlimen gan jwa'n nchelazmen, mbayna tayal yenmen tamen porke tiz ngenta jwa'na ngenta jwa'n ta kuekmen lud lozon naxid lozomen, nanyedey, nadyedey pork es ziemka zi jwa'na nakta jwa'na gabmen chacha gaka chacha ryoxoba thi jwa'n chacha yenmen tamen iz jwa'na nakin toz kenumen paziensia